भौतजसा देशुनमा विभिन्न खालका जनावरलाई घर पाल्या गरिवटि पाल्या धेकिन्छ । हमरा यात खास्सै केन धेकिना, हमरा या भुण्या गाई, भैसा, बाकरा, तसाइ हुन घर पाल्या जनावर भुण्या त, तर उस्या हेरिग्याबटि कुकुर, विल्ला, खराया, तसोइ भोत देशमा मुसा लै पाल्लान, तसोइ माछा हेद्याभ्या माछानका विभिन्न प्रजाति हुनान् । माछानलाई सौखकी लेखा पाल्या हुन्छ मान्सुनले, तसोइ कछुवा भया, स्याप लै पाल्लान कोइ कोइ, छ्यापडा भया, सुगुर भया, घोडा, खेच्चर ।